Raha hanina nentim-paharazagna tamin'ny androm-paharazagna zany tiako sady hohaniko foagna dia vary, dia misy koa katao hoe lango, raha azo avy amina vary mbola sy matoy zany, kazaha, somanga, sogno.